رېګمال د سطحو نرمولو او هموارولو لپاره کارېږي. دا زیاتره د لرګیو، فلزاتو او پلاستيک لپاره کارېږي. رېګمال په مختلفو درجه بندیو راځي. دا وسیله د رنګولو مخکې د سطحې برابرولو لپاره کارول کېږي. د رېګمال کارول پایله نرم، صفا او چمتو سطحی برابرول وي.